Amokua yɛ aboa bi a, Nyame bɔɔ no sononko kwan so. Ɛnyɛ ɔno mpo, mmoa a bɛaka nyinaa saa ne beteɛ. Sɛ awɔ berɛ ɛyɛ aso a, mmoa fa kwan ahoroɔ so siesie wɔn ho. Sɛ dɛe ɛbɛyɛ a awɔ berɛ no duru a ɛmfa haw ɔne amanneɛ bebree ɛmmerɛ bɛ. Nti aboa Amokua sie, ɔno awɔ ber3 ɛyɛ abɛduru a, ɔboaboa nnuane ano bebree gu ne bɔn no mu. Nti sɛ awɔ berɛ no ba a, awɔ a aba no ɛnyɛ saa berɛ no na ɔbɛpue akɔ pɛ aduane adi Ne nnuane ahoroɔ ɔboa ano gu ho no, saa berɛ no na ɔdi. Afei nso, sɛ awɔ berɛ no ɛyɛ aso a, Amokua yɛ aboa bi a ɔno dua so na ɔda. Nso sɛ awɔ berɛ ɛyɛ aduru a, ɔtu bɔn no. Na ɔsiesie ne bɔn no mu sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛda bɔn no mu. Na awɔ berɛ no, sɛ awɔ no ba a, akɔ akɔhyɛ bɔn no mu na afei aka ne ho hye kakra. Nti Amokua ddɛ, ɔyɛ aboa bi a ɔsiesie ne ho berɛ biara. Nkenkaa ne awɔ berɛ no.